Banywani bangye abunyine abampikire hiihi ni ikumi. Abanywani abo n'ab'emyaka etakushwana, hariho ab'emyaka ataano, emyaka ana, ashatu hamwe n'abo ab'emyaka yangye hamwe abundikukira, ab'emyaka ey'ahiiguru eransingaho, bamwe n'abarampabura kureebeka ngu naabagye omumiisho, abandi n'ab'emyaka yangye abu ndahikiraho haahine eki ndenda kyona, eb'emyaka yangye niba bambeeriireho. Kandi abandi abunyine nibato ahariinye nabo abarenda obuhabuzi kuruga ahariinye hakuba barenda ngu bakore babe nkaanye. Kandi ekindi abanywani abandi abu- abampikire hiihi n'abo abarakunda, abarakunda abarenda ngu tugume hamwe omumiisho.